Agar bir yil davomida ovqatni o'tkazib yuborishga to'g'ri kelsa, men kechki ovqatni tanlagan bo'lardim. Nonushta va tushlik kun davomida energiya olish uchun muhim. Nonushta kunni boshlash uchun zarur, tushlik esa energiyani saqlab turadi Kechki ovqat ko'pincha oilaviy uchrashuvlar va dam olish vaqti bilan bog'liq.